स्पेन ऊ मौसम बहुत विविध निच, हुजु ईद प्रायद्वीपीय देश तौ। जवा अलग-अलग जलवायु क्षेत्र तौ। स्पेन ऊ मुख्य रूपस चार मौसम निच, वसंत, ग्रीष्म, शरद, रंग शीतकालीन। मौसम ऊ मुख्य विशेषताएं, सर्दियाँ, दिसंबर ईस फरवरी सतंग तापमान आमतौर पर जीरो डिग्री सेलसियस ऊ दस डिग्री सेलसियस तंग निच। जनवरीऔ हुजु माइनस दो डिग्री सेलसियस तंग गिरेच। वसंत, मार्च ईस मईस तंग, तापमान धीरे-धीरे बढ़ेच, पेड़ पौधे ली हरे भरे हाचिद। ग्रीष्म, जून ईस अगस्त तंग निच, तापमान बौधि निज वर्षा ली बौधि हाचिद, जुलाईऔ औसत तापमान ठाईस डिग्री सेलसियस तंग निच। शरद, सितंबर ईस नवंबरस तंग निच, तापमान धीरे-धीरे कम हाचिद दौ पेड़ पौधा ली पीग रंग शवीग हाचिद। निंगानु ध्यान रखेन्नो महत्वपूर्ण दु स्पेन ऊ विभिन्न क्षेत्रों मौसम बहुत भिन्न भिन्न तौ इसलिए निंगानु हुजु महत्वपूर्ण निंगानु हाम <hesitation> क्षेत्रों बीम ज्ञयाच यात्रा लान्नौ।